کولمبیا یو ژوندی او رنګین کلتور لري. په دې هېواد کې میوزیک لکه "کومبیا" او "سالسا" ډېر مشهور دي. دوی کورنۍ ته ارزښت ورکوي او ډېر میلمه‌پاله خلک دي. د هغوی دودیز لباسونه، خواړه او جشنونه د لاتینې امریکا رنګ لري.